بوصون بريفري تاعي هو جو دو ريزان يا خويا باش تخدمه يجي بالعنب طحنه صفيه و زيدله شوية سكر و راك ديت المشروب تاعك